Win pin xa- xa tsilampin xa chalank <hesitation> tu jalu xa chalanka pin <hesitation> papantakapin xa skun <hesitation> tsiksnapin <hesitation> chile <hesitation> pin xalaklhman chile tuxaskun iamaxan chile xaskun, nali tlawaya mi liway tun lakaskina kakgalhin color kgalhi xax color aman pin i unoxa tsiksnapin, tse nali tlaway mi liwat, latiya tu liwat tse na makapiniy unoxa aman pin pin tuno kuaniman xalakstina xa tsiksnapi. n tuxa lakstina pin lama xa atsa kachikin i latiya xa ten kgalhi tin taan katuwan talhalhi xpinkan nuntsama talimin i un tamaklakaskin untawa tsamaxm pin pus, kgama xa tsexa nawa maski tin tatatlama maski tan tsamalhi porque xalatsa tse wa maski ten tikgalhin tajatat Ti wamikan jal na waya pin, tse nawa porque pus xalaatsa y tsama xampin tunuxa xalakchalank <hesitation> pus lhuwa xa tu nalilhaway na kalaksita o tsa na- nal- nali way o su tsa nali- nali tlawaya paratu otra tunuk liwat, chi ama nali tlawaya xa tutsa limatsamakan wanikan ch relleno este tsama xampin pus tu tlak xalaklank namaklakaskin.